Ogada ké bé wori gani, sokhoyé mounafa nkhoré gnani anké nka goumé; angana sokho khakho, angana gna séré guéni a laga sokhono. wo kou sarano ngagni sokhono. tiyabou fé dé na manayél finako. Wo kou sarano ngagni sokhono nké faba a yani soma, dou koŋé fé ngadi kébé wori, khounbané ngana fo ko wathia, gama débéri khounbané, alla kitini nda nakhaŋa, nkha silamakhou mari ti ké. Nké sarana a finana wo ka nthioma, mamadou a sokhona khakho, samba bé ga batta. samba télé gouné gna. a gana daga gouné, a na maro nkhobo, a na té nkhobo, kenbiré ka lémé gnani maro nthiokhoyé, maro nkitéyé a ma gobo angana maro khobo tanpilé litarani kou angana hari nakhato khobo ka lémé gnani, ana ri a na marou nthiankiloni nkhobo, a na ri a na kirmassi nkhobo, a nissou ro mara ké nokho. Kha npaba yougou khassé gnani, a khoro kenbiré a kigné ma tagnéré siné, kha a sokhona, a gana sokho, a na mara npaga, khokhono gnimakha, khokhono fili. A ganati i na té nbagandi ossouna sokho té bané, i gana wori a ga sokhono mokho bé, inati wokou ranta tata sokhoyén da wathia tata a nawara wokouno galou nthiokho, wogana galé nthiokho séré sou gaya a nan galé gna, anga ngalé ankha na tokha ngalé wokou ranta nthiokho mokho nda. Kha khakho ngana dangui, wo gan khawa ké bé rono mara, ana koŋo da, anati khakho ngana dangui, ala gano kou séréssou sankiloni sikki ana, rondi mara, aŋatou séré sou sankiloni sikki yimou siki agnana sankiloni kébiya, ka lémé gnana dé. Kén gnilé gnani makha, ma folo ngari yilé ké ntakha gnéméné, gui éé khokhoné ké bé ga gouné samba a khani maro, a yani té a yani fo tana. kha anta yilé khobono dé, yilé kéké i kounbéni gama daga gouné, i sigiti kéŋa nali khadi, gani nkiyé kébé ngadi nthiarana ké wori a kendi khokhono nbiré koundougna, ma kalé nga rini i sou di fo léguéré kégnan ntokho dou a yan tokhi falé kén khossi wotti a rantakha sokhono, kha ngari ngari tiyabou, tangarké siné yéli sino kargui gama dioguéyi. A ŋa tou nkha khoro kéta ngada khirssou bé ni gni dou kané. Kenbiré nké yakhané ké kissima yougo a yana débégoumakhou, a sokhona, a yiménta djimi dé passki yakho magna kha lémounou a tina kha daga sokho ina maro liti ina té litti ina sabouné litti, ina kirmassi litti, yilé ké ké khakhanan thigui téy, kenbiré séguéto gnani makha alhamdoulilah, séguéto kou ya télé ma séguéto tami yéli gama fouŋo kéŋa. I khani yilé nbana sokhono inda yilé nthiokho i na riti mara, wo hakhati yogo oyi télé tanpilé sankilo, hakhati yogo dji ngagni rini oyi télé tandjiké, léguérindé wokou gana daga fété. Wo kou ménou wonato tanpi fétéyé, khada wara kota tana wonari nguidé kébé ga khoro a nati, hé khorna ké débéri khounbané, onda ri wona danguéyi kenbiré yilé ké kéta, woda kitta kaméŋa tékhéné kha harissa, séréŋa anga takhou nanti kayé da gouné ndébéranda, ankhana kani ndébériya, ké gna kofo liŋéni, angana ri wathia kani kou ga kéré ti kébé yougou kouga kori guémé i do franthinko kou, a na yilé liti, a na maro liti, a na té liti, a na siga gnakhé nafakha, yakharé lodjourou, nguébé gnani a na siguiti kenthiou. Ka gou mara antakha yilé wala, a na yilé khobo a na khobo léguérindé manga tanpi. Ké gnani franthinko kou béni ra ganta mougnini i na dokho, inati khakou nga kani kou khana mané sirono, anti yilé sokhono anta hari bané, séré bé ké gnagou nga lagana khakho ngana ri a na senbén ngaga allah nan déma. Anga djimi sou kéméné ké gana nkou itina, a fétiké aga djimi agadi senbé ngaga, alla dakou khangama, nthienbé ngaga hari kamé ngana ri ya, angama nthienbé ngaga ayi rini a ga gnini sakha, ando an guidénikou da nkhokhono kou kha kouti mana ké guili ké gna ka goumou kou béni ga kani kou nokhoŋa wathia. Wala nthiara khassé, ada fofo tiŋa nda nan djimi bané, nan thiokho anké nkori ké ndébérini, ankéna moulata ana daga sokhou a gnakhé nkonpé a ngana guiri a na dianbandi a na daga hara sarana yougo anta controléné angantini a woudiame, kani kou yougou kou kori guémé ké ya yougou kani yogoni fayi. i yani yilé ntiŋana. Kou béni ga kani kou nokhoŋa ngadi yogoni béni wori fo guébé i yani yilé ntiŋana peski khokhoné nti dépassi tiŋani da, khokhoné nta maro maro ké bané i na kégna ritini mara ado té agnima fona andépassi. A gnima fona gnilé, angama gna kéŋa an thiomé nta baka. Kha ganagna wathia o souwa marani a gana ro arossouda agana bogou, abogo souda khantakha yagounou kéŋa, faranthinko na yilé maro ntinkana, ina té ntiŋa ina yilé rini khadi i na yilé ntiŋa khana sokhou kha yakhou nkonpo khana khenkhé, khado koun guidé ni raya guémé, wala khado koun khokhono raya guémé, kani kou kéré ké mokhowa. Ka goumou yogoni i rémouŋa kaniya i sokhona kati pati, sokhoyé ngana dangui, sokhoyé nti séré kérini wo kou mani sokhowa wo fabani sokhowa, i di rémou nbirandi kégna, i na yilén khobo, wo kou yiméni dé, nké yimé bé ga takhounou yéré, ndou koŋé ga fé. Kenbiré nké gégni npaba kitté, n yilé nthiokhona, ngana yilé nthiokho ŋa sankiloni sikki kitana, kenbiré npaba yimé yi mé biréné ndi wori sokhona. Yakharou ŋa sokhona manayél nin té nkoutou, na sokho, na malinko mourou i na té ké sokhinda, i gana sokhi nda i na fila, lorindé ngana kigné, na lorindi, ma yilé ké ga li kani, na kitta na ri nkhadiou, kha ngari ngari yéré, nti tini ndagui soro ndé, nga hari palassiné ké bé wathia, a ga na gni yakho ganti ŋata, lay djimi nga sokhono paské sokhoyé nti séré kérini, sokhoyé nkhadi a mounafa nkhoré gnani, a ma rémé raya rini sokho yilé ké ga makha wala tiga ga makha a na woutou a na kinéyi a ké ndo yagou ntakha ntéla. Kha ma rémmé gana ri wathia a ma sokho, a ma hari bané foka nan daga gnagué yima, a gnimé gana gna moula a na ŋadiou ndébéri khalssi ganta makha a gnagué na. Ké gnani sokhoyé mounafa nkhoré gnani, wathia lémounou nkou sokhoyé ntakha liŋin daŋa, i na gna khoda katé sarano na maro mourou i na té mourou, faranthinko na maro mourou ina té mourou gana dala intakha kono yimé intakha guémé, a nagni kégna momoyé niya peki anda limé gna bakara.